<noise> Menaky Tournessoly, menaky Oliva, menaky Soja. <noise> Gny maha samihafa azy, gny fomba fandrahoa. <noise> gny sanany fagnendasa hena, gny sanany fagnendasa legume, gny sasany fanaova kitonotono. Fa amin'ny ankapobeny ireo samy hay andrahoa aby. <noise>